ولما اللعبه اتكلمت مع الطفل- الطفل وقف فجأه- قالها صح انتو بتعرفو تتكلمو زي فلم الكرتون-قالها ايوا احنا بنعرف نتكلم زيكو-ازيك يا صحبي انا بحبك -بحب لعبك معايا-عشان كده قررت ان انا اكلمك